<noise> lembukhanga oranjiranga osaya nuwakhasaya novukula eshieyo noweya mbueru wakheya mbueru notsia okhushera ing'ombe wakhashera ing'ombe eyo nokalukha nokusiakho amavere kandi nakandi orumishira notsukha muchai ichai ii nuwakhatsukha muchai iyo nora mutamosi kata ilali itamosi tawe ichaki nora muchaki umu wakhamala endio nonywakho akhachai khenakha notsia mukunda notsia okhulima mokhalime koo mokhalime koo matsitukha saa sava wakhachonya khandi otsie ingo khandi wakhatsia ingo oheresie ing'ombe olusi oheresie ing'ombe amatsi oheresia <hesitation> otsie waye ing'ombe yeneyo khandi moruleyo lanji yakhatukha koo khandi kenyekhanga ofukokho ovusuma olachire khandi ofukekho orusuma oro olachire nakhaseveve akhaseveve hakho khavulamo omunyu kwe likes likoshe khavulamo amafura ta oliretsa akhakhaya wakhamala orio <hesitation> tsiakhatukha musaa kumi khandi vushiere khandi oshere ing'ombe wakhashere ing'ombe eyo nekhandi olakha. <noise> Nohira amavere <hesitation> munthu niwakhamala orio nokhola shina nakhandi otsia okhuchaka okhu otsie wisinjekho mberio khandi wakhesingakho nesavuni omanye esavuni ivula ta esavuni okorwa nonyole hena ta nonyolere akhasavuni akho wisinje omuviri kulave nokalukha munthu wakhakalukha munthu khandi ochaka khukhava shinga lolia khukolo khukolova nokhukolova yeneyo koo khandi olachaka ovusuma shivulaho eshindu shindi ta akhachele akha nonyolerekhu khandi khoteshekho akhachele kholie saa kholie khukolova nokhukolova khwenokhu koo nilano <hesitation> ovukha notsia <hesitation> onywekho akhachai notsia okhukona nuwanywa akhachai khalia niwakhatsia okhukona noshiri okhukona kwanza ranjira okhupire nyasaye mbu eshitere shosi hunindire nesie ngwoyu etsitsanga okhukhola shina enthithanga <hesitation> okhukona moosaye wakhasaaaya nuwakhamala orio nilano okhola shina nokona nitsindolo tsikhuhira tsikhuhira lano olole nende evishieno viva viliyo shichira lano okorwa woli nindio lundakhamala.